जस हमें आपदे दांत तो खोखदे दे लगी। ते तेतुली हमारे दन्त चिड़गई बी शक पाओ। या तेतुली पीड बी लगदे। जे लगे तो ले खोकड़े टेटुक।